Xi sá ku̱nia xi ike chjindie míxúnra̱ané kua̱ xi chjindiebáne̱ kua̱ sie sie tura̱ xi kuine̱ xi ma'e yabáne̱ te̱ku̱a̱ xi ndé ñu ngá yabáne̱ nga ike bajára̱ xi naxunée̱. Mí nítjinni bajá xi naxubáne̱ bajá sá, sá febrero̱ bajá xi naxubá xi kine̱ xi naxubá tu̱úku̱a̱n nga ku̱a̱ja̱ra̱ xi chjindiené xi nkjín sa májchaní xi chjindiebá xi kine̱, xi fechu xí fie si mík'ienne̱ te̱ku̱a̱ a̱ndé káma'e ike chjindiebá xi ki te̱ku̱a̱, xi kúsin yánia ya̱a kámajcha xí chjindiebáne̱, kua̱ tjunítje̱ngasu xí yanúu̱ nchata yaráne̱, tjunítje̱ngasunée̱ te̱ku̱a̱ ngua̱ majngi mi̱e̱ xi moso̱ majngi mi̱e̱ne̱ nga tu̱úku̱a̱n nga kátatiesú xí chjindiebáne̱ kua̱ ya̱nga ti xi <noise> chjindiebáne̱ kua̱ mijin yará mijinne̱ ba béndá míée̱ na̱xu̱jkú béndanée̱ xi xi sendá na̱xu̱jkubáne̱ te̱ku̱a̱ mijin mi̱e̱ yabáne̱ te̱ku̱a̱ batieni na̱xu̱jku xí chjindiebáne̱ te̱ku̱a̱ minchasíén xijtsane̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱ bateñá mi̱e̱ chjindiebáne̱ aa̱n sá ku̱nia xi na̱xa̱ntsjienbáxi kine̱ ku̱a̱ te̱ ku̱a̱súsín te̱ tura̱ su síé ni̱síkuine̱ kua̱ xi majcha xi na̱xa̱ntsjienbá xi kine̱ kua̱. Sá sá marsu̱ abrí majcha xí na̱xa̱ntsjienbá xi kine̱ kua̱ xi majchané kua̱ batiesu míée̱ne̱ te̱ku̱a̱ batsjíésu míée̱ xi tsúra̱ <noise> tjinguráne̱, batsjíésunée̱ ngaa̱ teba kjúán xi kuine̱ tu̱ ntsji̱ra̱ni bátsjíéne̱ tu̱úku̱a̱an ke xi fiesu bátsjíé mi̱e̱ xi tjingurába̱ te̱ku̱a̱ tsixúsuní mi̱e̱ne̱ te̱ku̱a̱ béndásu míée̱ xi, xi tjinguráne̱ kua̱ ku̱a̱sin xí machjen xí ku̱a̱sin máchjen xí te̱ku̱a̱ mincháchjíya mi̱e̱ xi na̱xa̱nstjienbá xi kine̱ kua̱ béndásurá mi̱e̱ ngu nga̱ju̱ne̱ te̱ku̱a̱ bakayásúrá mi̱e̱ne̱ tu̱úku̱a̱n kátamatsjíésu xí nga̱ju̱ra̱, nga̱ju̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ nga sko̱ya libá xi kuine̱ te̱ku̱a̱ a̱ndé asu nga̱ju̱ba̱, asu nga̱ju̱ba̱ xi kine̱ nga, nga ku̱i̱nchásiensu míée̱ xi na̱xa̱ntsjienbáne̱, te̱ku̱a̱ xi kju̱e̱chúsu xí jó jyán ni̱tjinne̱, xi kju̱e̱chú xi jó jyán ni̱tjinne̱ te̱ku̱a̱ ike skutá mi̱e̱ne̱ te̱ku̱a̱ a̱ndésú káchjísuné te̱ku̱a̱ nchabíkateñáne̱ kua ku̱a̱sín kui tsajmíba̱ majcha xí kangijan xí kui xi ñanúu̱ ísa̱ tsjíéne̱. Aa̱n sá ku̱nia xi ñanúu̱ nga nchán nga xí kuine̱ ngua̱ majcha xí manzana̱ majcha xí manzana̱ xi pera̱ xi kua̱ mi nítjinni mancha mí saní majcha kíóo̱ xi kine̱ kua̱ agosto̱ majcha xí kuine̱ kua̱ xi manzana̱ba̱ siesu xí ntji̱e̱ra̱ xi tura̱ xi kuine̱. Sinchayású sá bolsa̱ne̱ kua̱ xi ma'ene̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ minchásurá mi̱e̱ abono̱ minchásurane̱ tu̱úku̱a̱n nga ndású kjúán tura̱ nga kátamajchané kua̱ kui bajá sá ku̱nia xi kísa̱ kajunjané bajá xi siruela̱, bajá xi tsúra̱mi̱e̱ xi kine̱ kua̱ nkjín jku̱ya̱ baja xí, bajá xi chín bajá xi kuine̱ kua̱ sá ku̱nia ya̱a bajá xí chibá xi kuine̱ kua̱ a̱ tu̱se̱ bíéña xí kine̱. Xi fie si mí'kiene̱ a̱ndé yaja xi chinbá xi kine̱ kua̱ sá mijíénná kúíéané kua̱ kúíéané, kúíéané minchía ngú nga̱ju̱ne̱ te̱ku̱a̱ ku̱i̱nchanijíannée̱ xi fechú sá jin ni̱tjin tjíón ni̱tjinné̱ te̱ku̱a̱ kábetju xi xka̱ra̱ xi kuine̱ kua̱ ku̱a̱sín ku̱a̱sin síé xi chinbá xi kuine̱ te̱ku̱a̱ sá xi kui xi sa xí majchanée̱, majcha xi betsíyani nga septiembre̱ne̱ octubre̱ne̱ xi betsíyani xi kuine nga matjin xí chinbá xi kine̱ ngua̱ kui tuba̱ majcha xi ísa̱ kajunján ñanúu̱ nchan xí kuine̱ kua̱ bajá xi jña̱ kútú bajá xi ni̱jmá jkíé bajá xi kuine̱ xi ísa̱, xi ísa̱ kajunjanné kua̱ nkjín jku̱ya̱ bajá sá naxú bajá sá xi kajunjan xí kuine̱ kua̱ nkjín tsajmí majchá xi ísa̱ kajunján bajá sá xi tsúra̱ mi̱e̱ karneta̱ bajá xi kuine̱ kua̱ nkjín tsénsá tu̱ ngujín tsajmíba̱ tuba̱ majchané kua̱. Xi kua̱ xi ámajchané kua̱ nchabatiene̱ nchabíkateñáne̱ ñangátsi xi tsúra̱ na̱chu̱jmí ñangátsi nga ya- xi fechu xí diciembre̱ne̱ majcha xí ndé tjin xí na̱chu̱ jmibá xi kine̱ ngua̱, kua̱ sá ámakíndáñane kua̱ táki̱ndáña ngúne̱ te̱ku̱a̱ ni̱jóyaña kjóo̱ñané ni̱jóyañané te̱ku̱a̱ kúéyanira̱á ku̱ jngu ku̱, ku̱ jngu kuchara̱ ku̱a̱chjóo̱nnane kúéyanira̱ané te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ te̱ku̱a̱ kúéndu̱ña ngú lata̱ kúéndu̱ña ngúne̱ kúítsieá lí kúítsieané te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ xi áfie áma nga tsjáde kábéyara̱ané te̱ku̱a̱ ke kjúá'aña líjanné a̱beni betukángira̱ sá sá nandá sá a̱beni bétukángira̱ne̱ tu̱úku̱a̱an nítsjádé kátaxu, tsíé xu kikioo̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi fie te̱ku̱a̱ chútañanée̱ a̱nde ndá kjúánne̱ kámainda béjinña ázuka̱ béjinñanée̱ te̱ku̱a̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ xi áfie áchjanne te̱ku̱a̱ cha̱níjienñané te̱ku̱a̱ ku̱i̱ncha nchánñané te̱ku̱a̱ chinieñanée̱. sá ku̱nia xi kísa tsajmi xí majcha xí kísa̱ kangijan xí kuine̱, majcha xí sá manguba̱ xi kine̱, ngua̱ xi kuine̱ nga ma sendá nandará ma sendáne̱ xi ya̱a káchjíne̱ kua̱ kámakícháñanée̱, kábéndáña nándará kábendáñanée̱. Kua̱ kúsin sendá nadáráne̱ kua̱. Kua̱ bitjiajunña tjábara̱ne̱ xi fie bitjiajunña tjába̱ra̱ne̱ te̱ku̱a̱ be michát michániña kúchiyu̱ne̱ xi xi chátsjexínña xí tura̱ xi kuine̱ te̱ku̱a̱ minchasiean xí sa ku̱nia sá ngu xi xi tsajmi xí tsíkíxi xi kuine̱ te̱ku̱a̱ xi fie ma te̱ku̱a̱ bén béndu̱ña ngú sá ku̱ kubeta̱ sá ngu te̱ku̱a̱ kúíxtejínña kíóo̱ kúíxteyáña kíóo̱ kúíxtejían nándá kúíxtejíán kúíxtejían ázuka̱ kúíxtejíanné, kua̱ ku̱a̱sin sénda xi nadará xi kuine̱ aa̱n sá ku̱nia te̱ bajá sá ku̱nia xi xi jtsieba̱ ni̱síkui kua̱ xi jtsieba̱ne̱ kua̱ nútsjieña xí tura̱ xi nchaya xi nga̱yaanée̱ tu̱ tja̱ba̱ra̱ní bíníéniñá sá sá ike likuadora̱ bíníéniñané kua̱ xi fie bíníéanée̱ te̱ku̱a̱ béndu̱ñá sá ngu, sá ngu mínúu̱ sá ngu jarrá sá ngu béndu̱ñanée̱ minchasiean nándané te̱ku̱a̱ níkaniña xí xi jtsieba̱ ni̱sákui kua̱ te̱ku̱a̱ béndáa nándará béjian ázuká béjinñané kua̱ xi te̱ ma ni̱síkuine̱ ngaa̱ te̱ jki ni̱síkuine̱ sá ku̱nia sá sá nga̱ndsaa kjínie sá sá ku̱nia xi xka̱ ya jtsíéba̱ nga te̱ma níxuñá ni̱sá kuine̱ kua̱ sá jku kjínie nga̱ndsaané kua̱ maáchjáña xí xka̱ yajtsíéba̱ne̱ ñangátsiba̱ne̱ kee maáchjáñá sá sá kee tsi̱e̱ kee. Tja̱ba̱ ya yará xi granada̱ maáchjáanée̱ níxuñané kua̱ kui tíóñanée̱ sá kjinia sá kjinie nga̱ndsaa xí kuine̱ kua̱ tsjan. <noise>